Iu sugnu scarsuliddu 'n cucina. Sacciu fari sulu la pasta. Nun haju mai preparatu carni pi ambùrghiri. Sacciu ca l'ambùrghiri si fannu cu la carni capuliata. Si ci po mèttiri puru qualchi spezia, lu pitrusinu e forsi - ma nun... nun nni sugnu sicuru - macari nanticchiedda di caciu. E lu sali. La virità è ca a mia l'ambùrghiri mancu mi piàcinu, speci si sunnu accattati già fatti; schifìu! Cu' sapi zoccu ci mèttinu! Mi li manciassi sulu si li prepara me mugghieri, accattannu la carni nni lu vucceri di fiducia e facènnusila capuliari pi davanti. Sulu accussì mi li manciassi st'ambùrghiri. Prima di tuttu, si pigghia la carni frisca, preferibilmenti di viteddu o di manzu, e si scègghinu li parti chiù tèneri, comu la spadda o lu pettu, unni c’è na bona mistura ntra la carni magra e lu grassu. Sta carni si capulìa cu la màchina appòsita, du' voti s’è necessariu, accussì veni fina e omogenea. A stu puntu, si conza cu un pìzzicu di sali, na spruzzata di pipi nìuru, e si ci po agghiùnciri puru agghiu tritatu o ’n anticchia di cipudda pi dàrici chiù sapuri.